צו נוצן פלעסיבא טריטמענטס איז זייער א גוטע זאך ווייל דעמאלטס קען מען טאקע זען אויב ס'איז א איינרעדעניש אז די זאך העלפט פאר א מענטש אדער אז ס'איז אמת. למשל ווען מ'גיבט א וואקסין און מ'וויל וויסן אויב די זאך העלפט וועגן די מענטש ווייסט אז מ'נעמט עס אדער וועגן די עקטשועל וואקסין העלפט. סאו אויב מ'גיבט א פעיק וואן קען מען וויסן אויב ס'איז די וואקסין וואס העלפט אדער די מענטש'ס מח וואס זאגט אים אז ער האט עס גענומען.